Kaka kai won ba wo achimezba. iyili ahogbren la wo eka an? Wo sko ongbon egba ahogbren a zgg yunyun ghre ekpla an gun kpo obiki lah a dga helo me klo lo shre si. a chuku gon fu uku ayin mboba enun fuulu woma ji chen mo chen abmi fuulu ambo adga dzi a wombo, adga dzi gan zidamoare ka ayimo ba an lula an wo ulu lo awo ma mbo, ba angbra ulu ame, ba wukun mbo ame a lu yi a wolo mbo a chuku shimbo wontsi ongbon egba ahogbren a lu won ba ka won ba shre me eson akpla an la wo ma me sko da woa chuku shimbo idugu adga gon sko he idugu adga he lo shi ovruvru luba shi embyebye ata are loma. me gon oran chuku adada he lo <hesitation> adga a chen nga nga me lo sikun lo tama.

Echuku ekahe akpla la ran hgre la ran me eson me tsilo, lo wo ekahelo, shasha gon, fuulbi digon iyili ahobren gon anga le la urgu mbo. ahelo wo akpla la ranme eson.